Caney cambants samapient ti mi ivajlut maliñiej sow a amocuchuch tiel facebook diki anock jugo de zanahoria makiek avena pigañow nduj wa na much fuerzi iñiej apengu por eso toque y aluck umajauw ti mi pero aguey alek publicado de que pal mis music fuerza iñiej pue pigañow, avena makiek aguey zanahoria makiek nduj ti kuy leche makiek aguey palak repuesto mi guiñie pue amos fuerza para parrati cuy por eso tokey aguey moda alock publicado pue por eso naj now timi aneck caman wua majla cumalow con tipo de pero más apienguy zanahoria guey más fuerte aguey amos si fuerza ña makiek leche makiek avena makiek cada tres, cuatro viatilanow semana mi ganow chuck cada nuty, cada nuty cuatro viajmiganuw semana si lok respuesta guiñe amodas look.